हमरा न स्कुटर चलिए केन बारा मन करैस की त हमे कहैसी हमर पापा के पापा गे हमरा स्कुटर चलायके सिखा न दे तं हम पापा कथी कहैए साइकल चलाएर के लुरे ना हौ या स्कुटररे चलैबे। पहिले साइकल चलाएर के सिखले त तोरा के हम स्कुटर चलाए के सिखा देबौ। त हम कहैसी ना हम साइकल चलाएर के ना सिखम जे तु हमरा स्कुटर सिखा दे त कथी कहैता स्कुटी थोरी हौ हमरा लंगन जे हम किन बौ न त सिखा देबौ। त पहिले तु साइकल चलाए के सिख नले त हम कहली ठिक बा हम साइकल चलाए के सिख लेम त तु स्कुटर चलाय के तु सिखा देवे। त कथी कहैता हमरा जे स्कुटर चलाए के न बरी अथी हौ जे स्कुटर ना चलाए सकबे बाइक चलाए के जेतना सजिलो हौ न स्कुटर चलाए के ना हौ कि। जे बाइक न ठहरे मोरा जैसौ माने स्कुटर ना मोराइ सौ जे तोरा न स्कुटर चलाए लान हात बैठाय के परतौ । त हम कहली ह ह हम बैठालेहम त कथी कहैत हौ ठिक हौ हम सिखा देबौ जे रूक हमे न स्कुटर न हमर संगघतीया के मांबौन त तोराके सिखा देबौ। त हम कहली ह ह त हम कहली एक दिन पापा गे चलन यातायात मे हमरा केन स्कुटी सिखा दिहे। त हम पापा कथी कहैत हौ कि ठिक हौ बैया जहिया फुरसत होतौन तहि हम तोरा लेजबौ यातायात मे जे तु स्कुटी चलाए के सिख लिहे। त हमे न एक दिन बरी खुस होइत रहली की त। हम कहली पापा गे चलन आजु तोरा फुर्सत हौ जे हमरा स्कुटी चलाए के सिखा दिहे त कथी कहैत हह चलन स्कुटी चलाए के सिखा देबौ । त गेलीन त हमरा से स्कुटी स्टार्ट ना होइत रहे त हम कहली हम कहली ना सिखम ओखम स्कुटी माने मन पराइस स्कुटी।